A <hesitation> itony aby a karazagna fitaovagna fantako: antova, dia lasi a, dia tandramokotra a, dia marteau a. Dia zay!